بالنسبة لي <hesitation> لازم الحكومة توازن ما بين النمو الإقتصادي والحفاظ على البيئة يعني لو ركزنا بس على الإقتصاد من دون إن إحنا نهتم بالبيئة هنخرب البيئة يعني والموارد الطبيعية ولو ركزنا بس على البيئة راح نوقف مكاننا ما راح نتطور الحل إنه يكون حلول مستدامة يعني تربط بين الاثنين.